اي قطع اثاث بيبقي معاها مفاتيح و صموليات وبيبقي جيبلك كتالوج بتاعها مرسوم فيها ازاي تركبها بظبط ، انت بتركبهم بمفك و تربط المفاتيح و الصموليات ببعضيها و بيبقي الاثاث عندك متكون صح ، لكن لو أنت حاسس ان أنت محتار بتجبلك نجار و تريح نفسك